"Hay muchas formas de mostrar respeto en nuestro país. Entre una de ellas es ""buenos días"", ""buenas tardes"", ""hola, ¿cómo está?"", ""permiso"", ""adelante"", ""siéntese""... (de manual es)"

Nunca fui a un museo.

Me gusta la canción moderna, ca...clásica.

Cal.

Historias del trabajo de mis abuelos.

Los gatos

Cuando Estados Unidos se llevó al Presidente Maduro de Venezuela.

(Dilo... Escuela de mon...). El libro. Escuela de mostros.

Una ganga barata.

La guitarra